Amboa faran̈y tiako mitarimo amboa fôtiny irô io afaka miaro an-ten̈a, afaka man̈ano gardìn leran̈y an̈ao tsy amy tan̈àna eo zen̈y afaka miambin̈y lakoro reo zen̈y, miaro, afaka kà izy mahay mifandray amy ten̈a, mety baikon̈a, zen̈y ten̈a itiavako mitarimo amboa.